E li tap <hesitation> xaqara' <noise> ke ke k'ob' pi li ya', o chila' k'o wii' kik'olb'al re kek'asb'ek wuxu' chila kek'iy wii' nik'yaj tap rii' xaqara' qas otz re wuxu' re qatijan <hesitation> xaqara' <hesitation> in wilim <hesitation> k'o chiran inwilmaj che k'o chan kimin pi kichii' wuxu' pi kiqan taq ak'alaab' xa' kela' qas alnaqiil keb'inek kikb'aj qate't qamam k'o chiran qab'anan k'o chiran qab'an taj <hesitation> rajawxiik b'la' qab'an saqa'n riliik o qab'an riliik xa' kela' qaqilan wa qatziij k'o kirpetb'ej che qab'insaj naj tap rii' pi raqan qanee' xaqara' laaq' katijan ela' qas <hesitation> k'o re richoq'ab' o kirya' richoq'ab' qawunaqiil o ra'aj aj wunaq.